Mamake wau i na mea ʻelua, ka hele wawae ana me ka holo ana, aka ke hele wau i ka hao pinana koho wau e holo no ka mea, oia koʻu mea ano punahele ke hele wau i ka hao pinana holo wau no ka mea aia he mau mea ma koʻu poʻo ke noʻonoʻo a mamake wau e hoʻokaʻawale iaʻoe iho, no ka mea ʻaʻole wau mamake e noʻonoʻo e pili ana i keia mau mea.